Wa nʉmʉ ni jejwʉ a tʉwan como tʉwan ni isʉtʉpa yʉ ni jeycuy nen tzʉqui, ca ni megʉye'is ne ni tzʉcʉ shi teji tumʉ megʉye'is cap ney ni amtenaypa nen hʉy amtenaypa jutʉ ni pʉgʉypa jutʉ nen tejiajwʉ jutʉ nen nʉcspa entʉ todo lo que ni tzʉcpa shi wʉjʉp cʉsa ca ni tzʉcʉpʉ yamʉ tiepʉ nen tʉwan ni mal sentichʉcʉ shi ca ni tzʉcʉpʉ wa nʉmʉ que tʉwan tzʉcʉ y tʉwan tzʉcpa wa nʉmʉ tʉwan jejwʉ ca'sa shi teji tʉwan tʉwan megʉye ca ni dios masan'is ne ney tzʉcʉ ne ney mecʉ, ne ney formachʉcʉ necesariu ni jejwʉ bajo capʉ temor Mas tʉwan que ya tʉwan minam ca conocimiento de ca verda de ca ni jatʉŋ masaŋ hʉy tzame, ca ni jatʉŋ masaŋ hʉy tzame nen hʉy nʉmjaypa necesariu, necesariu que tʉwan arrepentichʉcʉ <hesitation> ye ni jejcuyjʉ wat ni musʉgtʉgʉ y hasta ni wa ni ni wa ni isʉcmusʉ jutʉ nen pʉgʉypa ʉ jutʉ nen nen ni quivʉcachʉcpa entʉ por capʉ ladu tiene que ni mechʉ tʉwan arrepentimientʉ ca tʉwan jatʉn masaŋ jeeŋ cap nʉmpa minʉ ʉ tzamja jutʉ ʉm quivʉcachʉcʉ y nʉmpa capʉ mid ʉn mid ʉn este ʉn perdʉnachʉcpa entʉ en todo ca ni jejcuy ni ca ni tʉkjʉ nen quivʉcachʉcpa shi nen yʉmʉ hʉyʉ tiene que ca ni jejcuyjʉ hasta ni wa ni wa ni tzʉcʉyajʉ cuando tʉwan ni tzamtzamnaypa ca ni yʉmaytʉgay jeeŋ Y shin que tʉwan'is ni chiwʉ cuenta ni ni yagtʉypa tʉwan tikspa ca tʉwan jej awin ya ca min yʉmʉ, jalla, entʉ caji tiene que ni perdon checʉ para que ca'sa nen teji ajpa pʉj wʉjʉ nen teji ajpa tantu ye ni tʉkjʉ tantu ca jʉstʉcʉjʉ de ca ni tʉk ca tʉwan an tʉgaymʉ veshinu tʉgay ni an tʉgay necesariu, necesariu tʉwan jejwʉ baju perdon shi wa ni checa ni wa ni checa yeg nen tʉwan jejpa yeg que tʉwan jejpanam wa tʉwan checa perdon wa nʉmʉ wa nʉmʉ nʉmpa ya como conocedor de yʉ yʉ ni jatʉŋ hʉy tzame wa nʉmʉ tʉwan ni <hesitation> ni siquira tʉwan nʉmmusʉ a ca ni jatʉŋ masaŋ ʉdi pʉcchʉmpa shi teji pendiene por ejemplo shi tʉwan yʉji tʉwan Tumʉ ejemplo por ejemplo shi tʉwan yʉji jejpa y teji tumʉ maʉ ʉ ca ni an tʉgay maʉchʉcsucpa y tʉwan yamʉ tʉwan juycuy y tʉwan nʉcspa caja y tʉwan nʉmjaypa ca ca ni an ʉd chiʉ te min cʉsa ya ee ʉn patpa tiempu mid ʉn yʉjpa ʉ mid ʉn chipa ca min ʉd ʉm chiwʉpʉ y shi caji tʉwan wat este wa nʉcsʉ wa ʉwan cumplichʉcʉ ca tʉwan tzame ca maʉchʉcpapʉ para tʉwan teji pendiente ney ca'sa ca ney ca ni megʉye jeeŋ pitzaŋ tʉwan tiene que ni jejwʉ ni jejwʉ porque nen nete ye naz acʉpakjʉ nen fayachʉcpa nen quivʉcachʉcpa y pitzaŋ tien que ni checchʉŋʉ perdon wa nʉmʉ ni jejwʉ shin perdon sin arrepentimientu y ca'sa ca ni jatʉn masaŋ'is hʉy tʉjʉpa